En 1581, los Paísis Baxus decrararun la su endependencia del Imperi Español. Daí palantri paeci que les hue munchu mejol, ogañu mos dan una güena perfa en quasi que tó, assinque á si semus escapás de hazel lo mesmu paquí n'Estremaúra corçiu.